Las grapas se doblan al aburacal el priegu, i una vés travessau i fechau, quean arrejuntaus. En resumi, la grapaora enhunciona comu una máquina chiquenina d'estampau i doblau: perfora los papelis cona grapa i aluegu dobla los cabus d'essa grapa pa hazel un güen enganchi. Es un exempru crássicu de comu la mecánica cenzilla pue ressolvel una necessiá prática de horma aparenti.